आप अपना अहार मा नमक की मात्र ते कम कन्ना का वास्ता खाना बणोंदि वक्त नमक कम डालो खाना मा स्वाद बढ़ोन का वास्ता नमक की जगह लहसुन प्याज अदरक और कई प्रकास का मसाला डाली सकदिन